ନମବର ଵିଶ୍ଵେବେ ଭାଵନ୍ତୂ ଫୂଟବାଲ ଟୀମ ଉଠୀ। କିରକେଟ ଟିମ ଉଠୀ ଫୂଟବାଲ କୀରକେଟ ମେଂ। ଉଠୀ ଜୋନ <hesitation> ଡନୀତଈନ। ନମବର ଯଖୋଂ ସଂକେତା କର ଚୀ ନମବର କୀରକେଟ। ଟିମ ଫୂଟବାଲ ଟୀମ ଯଖୋଂ ବିସଂଦ କର ଛୋଂ।